Uguk ţina juŋ wul, uguk uyësal aci oloŋ ci wiba fiŋ wi, a- uyësal ţina juŋ wul fokë dune fiŋ wul kêyëkander wul mlik këpëna iluŋ wul këňaw wul oojënţ këloj wul këpënan iko yi ndëţ yunk kadeeya këgëbëţ këňaw wul oojënţ këwayan wul na mlaj këceer pênam koţiës diwul amba kêduka bi juŋ wul na bëjuŋar bimŋal bi juŋë wul.